þar sem níu börn smituðust af e bakteríu segist miður sín vegna málsins talið er að börnin hafi smitast þegar þau skoðuðu

karlmaður var dæmdur í fimm ára fangelsi í Héraðsdómi Suðurlands í dag fyrir að hafa orðið valdur að dauða tveggja í eldsvoða á Selfossi í fyrra kona sem var einnig ákærð í málinu var sýknuð Útlendingastofnun fær tvö hundruð milljóna viðbótarfjárveitingu á næstu tveimur árum til að flýta afgreiðslu á hælisumsóknum flóttabarna í dag tekur tæpt ár að afgreiða slíkar umsóknir Trump Bandaríkjaforseti segir að sendiherra Breta í Washington sé heimskur

eftir að leyndarskjölum sendiherrans um stjórnmálaástandið vestanhafs var lekið í breska fjölmiðla

Íslandsmótið í sem haldið var á Akureyri um mánaðamótin fór ekki eins og til stóð því margar dúfur villtust af leið þær hafa fundist víða um Norðurland og hefur verið komið upp athvarfi fyrir þær

gott kvöld einum eiganda Efstadals tvö í Bláskógabyggð þar sem níu börn smituðust af e coli var illa brugðið eftir að smitið var rakið til bæjarins strax var gripið til aðgerða allt bendir til þess að börnin hafi smitast af kálfum á bænum níu af þeim tíu börnum sem

Efstadal tvö í Bláskógabyggð tíunda barnið smitaðist líklega af systkini sínu fjórar fjölskyldur standa að rekstrinum í Efstadal þar er meðal annars veitingastaður með mat beint frá býli ísbúð með heimagerðum ís og hótelgisting auk þess býðst gestum að klappa húsdýrum þar á meðal en saursýni úr þeim hafa sýnt fram á e coli smit við erum bara og höfum

þetta er búið að vera ferli sem við höfum unnið með heilbrigðiseftirliti Suðurlands og Matvælastofnun og

leiðbeiningar

hvernig við ættum að bregðast við allar líkur eru á að smitið megi rekja til kálfs sem var til sýnis

við erum búin að loka fyrir það og einangra það þannig það er ekki

lengur í boði að klappa

koma vel út Björgvin segir að reglur verði hertar til að koma í veg fyrir smit í framtíðinni matvæli

þetta er nógu alvarlegt fyrir það og við bíðum

með það þar til þetta verður komið á hreint ekki er hægt að útiloka að fleiri hafi smitast en hann segir að hreinlætis verði gætt eftir fremsta megni og brýnt fyrir börnum að fara

áhyggjur af framtíð rekstursins hér við erum ekki farin að hugsa út í það við erum fyrst og fremst að vona það að öll þessi börn jafni sig sem fyrst

aðalatriðið og stoppa útbreiðsluna þetta haldi ekki áfram og við teljum að að það sé ekki hætta lengur fyrst að búið er að loka fyrir þetta Barnaspítala Hringsins þar sem eru tvö börn

ættu að koma til okkar

takk fyrir það Vigfús Ólafsson var dæmdur í fimm ára fangelsi í Héraðsdómi Suðurlands

fyrir að valda eldsvoða í húsi á Selfossi í október í fyrra tvennt lést í brunanum kona sem ákærð var fyrir að hafa ekki reynt að vara fólkið við eldinum var sýknuð dómurinn var kveðinn upp klukkan eitt og var hvorugt þeirra viðstatt Vigfús hefur sætt gæsluvarðhaldi frá því í október og dregst það frá dóminum honum er auk þess gert að greiða aðstandendum hinna látnu á þriðja tug milljóna í miskabætur og allan sakarkostnað Vigfús var dæmdur fyrir stórfellda brennu og manndráp af gáleysi en dómurinn féllst ekki á aðalkröfu ákæruvaldsins það náttúrulega liggur fyrir

meiri háttar brennubrot en dómurinn telur að þarna sé um að ræða manndráp af gáleysi sem er í samræmi við varakröfu ákæruvaldsins

um að þetta hafi verið manndráp af ásetningi Kolbrún sagði við aðalmeðferð málsins að hæfileg refsing yfir manninum gæti verið

allt að átján ára fangelsi málið væri fordæmalaust allavega af mér vitanlega

að

láti lífið í sömu atlögunni og það var náttúrulega það sem sækjandi var fyrst og fremst að benda á í niðurstöðu dómsins segir að ekkert hafi komið fram sem bendi til þess að beinn ásetningur Vigfúsar hafi verið að bana fólkinu og ekki væri hægt að

útiloka að ásetningur hans hefði einungis verið að skaða sjálfan sig en ekki aðra í húsinu ekki liggur fyrir hvort dóminum verður áfrýjað opinber samskipti stjórnvalda í Bretlandi og Bandaríkjunum eru í uppnámi eftir að leynilegum orðsendingum breska sendiherrans í Washington var lekið í fjölmiðla um helgina Trump Bandaríkjaforseti

utanríkisráðherra Breta svaraði Trump fullum hálsi breska dagblaðið birti um helgina röð skeyta frá breska sendiherranum í Washington þar sem Trump var lýst sem vanhæfum forseta stjórnkerfið í hvíta húsinu virkaði ekki og að ferill forsetans gæti endað með skelfingu Trump svaraði fyrir sig fyrst í gær og svo aftur snemma í morgun með röð skilaboða á Twitter sendiherrann er heimskur maður

sagði Trump og ætti frekar að tala við hún hefði farið heimskulega með samningaviðræðurnar þessi skilaboð komu í kjölfar þess að lýsti fullum stuðningi við Kim Darroch breska sendiherrann sem um ræðir utanríkisráðherra Bretlands svaraði Trump fullum hálsi á Twitter síðdegis ummæli Trumps lýstu vanvirðingu í garð sagði Hunt og næði hann kjöri sem áfram í Washington aðrir breskir ráðherrar hafa einnig lýst stuðningi við sendiherrann

að biðjast afsökunar var ekki á þeim fundi og heldur ekki í þessu samkvæmi í hvíta húsinu í gær það boð til hans var snögglega afturkallað rannsókn er nú hafin á því hver lak þessum leyndarskjölum og það virðist vera stóra málið hjá breskum stjórnvöldum allt tiltækt lið slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu var kallað að fjölbýlihúsi við Eggertsgötu í Reykjavík á sjöunda tímanum í kvöld eftir að tilkynnt var um eld í íbúð á fyrstu hæð mikinn reyk lagði frá íbúðinni þegar slökkvilið kom á staðinn og sjónvarvottar segja að íbúðin sem er á stúdentagörðum hafi verið greiðlega gekk að slökkva eldinn og var slökkvistörfum að mestu lokið nú skömmu fyrir fréttir eldsupptök eru ókunn áætlað er að Útlendingastofnun fái tvö hundruð milljónir króna á tveimur árum til að tryggja að stofnunin geti flýtt afgreiðslu á málum flóttabarna um tvo mánuði það tekur tæpt ár að fá úr málum skorið hjá Útlendingastofnun Útlendingastofnun er nú heimilt að taka mál barna til efnislegrar meðferðar eftir tíu mánuði en ekki tólf eins og áður var samkvæmt reglugerðarbreytingu ráðherra á föstudag til þess að það sé hægt fær Útlendingastofnun aukafjárveitingu hvað fær Útlendingastofnun mikið viðbótarfjármagn það er ekki alveg ljóst en ég geri ráð fyrir að þetta séu um hundrað milljónir á þessu ári og næsta vinna vegna

er á frumstigi hjá Útlendingastofnun samkvæmt upplýsingum frá stofnuninni tók á öðrum ársfjórðungi ársins

að meðaltali hundrað og fjóra daga að fá svar um hvort mál hælisleitenda yrði tekið fyrir þá tekur við um tvö hundruð og þrjátíu daga bið eftir að fá úr því skorið hvort þeir fái hæli við það bætist sá tími sem það tekur kærunefnd útlendingamála að úrskurða um málið sé því vísað þangað Útlendingastofnun kannar nú hvernig hraða megi þessu ferli sex börn í þremur fjölskyldum falla undir nýja

ráðherra tvær eru frá Afganistan ekki hefur verið greint frá því hvaðan sú þriðja er afgönsku fjölskyldurnar njóta alþjóðlegrar verndar í Grikklandi en Rauði krossinn hefur bent á að aðstæður þar séu óviðunandi bæði fyrir flóttafólk og fólk sem nýtur verndar

að sögn framkvæmdastjóra Rauða krossins tók dómsmálaráðherra röksemdir þeirra alvarlega á fundi í dag einni stærstu

miðstöð fyrir flótta og farandfólk á Ítalíu var formlega lokað í dag innanríkisráðherra landsins segir það hafa í för með sér frið og ró fyrir svæðið flestir flóttamenn sem leggja leið sína frá Norður Afríku yfir Miðjarðarhaf koma á land á Ítalíu stjórnvöld þar í landi hafa markvisst unnið að því að draga úr komu flóttamanna meðal annars með því að loka höfnum sínum fyrir björgunarskipum í dag var einni stærstu

miðstöðinni fyrir flóttafólk í landinu lokað nokkuð sem innanríkisráðherra hafði lofað að yrði gert

þeim rúmlega hundrað og fimmtíu sem þar dvöldu fyrir lokunina var komið fyrir í öðrum miðstöðvum en þótt mjög hafi dregið úr fjölda flóttamanna sem koma til Ítalíu síðustu tvö ár

dauðsföllum á Miðjarðarhafi fjölgað hlutfallslega einn af hverjum sex sem leggja upp í þetta hættulega ferðalag lætur lífið eða týnist í hafinu bæjarstjórinn á Akranesi hefur áhyggjur af því að ákvörðun Skipulagsstofnunar um að setja breikkun Vesturlandsvegar í umhverfismat tefji framkvæmdir um meira en ár

þurfi að fara í umhverfismat breikkaður verður um níu kílómetra kafli um Kjalarnes á milli Varmhóla og vegamóta við þannig að tvær akreinar verði í aðra áttina og ein í hina einnig verða lagðir hringtorg og göngu hjóla og reiðstígar hjá Vegagerðinni hefur ekki verið tekin afstaða til þess hvort kæra eigi ákvörðun Skipulagsstofnunar en frestur til þess rennur út í næstu viku ef ákvörðunin fær að standa og framkvæmdirnar þurfa að fara í umhverfismat er víst að þær tefjast enn er gert ráð fyrir að hafist verði handa í haust og að verkinu ljúki árið tvö þúsund tuttugu og tvö bæjaryfirvöld á Akranesi hafa miklar áhyggjur af því að umhverfismatið tefji framkvæmdir á Kjalarnesi ef að tímalínan er að tefjast um ár vegna þessa þá

að framkvæmdir muni ekki hefjast fyrr en seint á næsta ári og það eru mikil vonbrigði en við viljum reyna að ýta á það að það geti gerst hraðar tvö banaslys urðu á Vesturlandsvegi

í fyrra og fleiri alvarleg umferðarslys hafa orðið á vegkaflanum sem á að breikka þetta er gríðarlega mikið öryggismál

því viljum við að allir aðilar muni koma sér saman um það að flýta öllum skrefum sem þarf samkomulag leiðtoga Evrópusambandsins um hver

að gegna æðsta embætti e s b næstu fimm árin hefur farið þvert ofan í marga þingmenn Evrópuþingsins í Strassborg

viku greiða þeir atkvæði um hvort þessi tilnefning verði staðfest eftir maraþonfundi leiðtoga e s b í Brussel um síðustu helgi varð niðurstaðan að tilnefna

niðurstaða leiðtoga e s b vakti litla hrifningu í Evrópuþinginu þar höfðu flokkahóparnir tilnefnt sína eigin kandidata í æðstu embættin og leiðtogarnir áttu svo að velja á milli en það varð hreint ekki raunin atkvæði meirihluta þeirra til að fá embættið sem hún var tilnefnd í þótt líkur séu taldar á að hún verði staðfest þá er ýmislegt sem bendir til að það verði ekki átakalaust þetta segir okkur einfaldlega það að þegar til stykkisins kemur þá er Evrópusambandið fyrst og fremst bandalag aðildarríkja sinna og það eru leiðtogar

aðildarríkjanna sem ráða för í Evrópusambandinu umfram aðrar stofnanir Evrópuþingið til stykkisins kemur lúta á endanum vilja leiðtoganna og leiðtogaráðsins dúfur á

sem haldið var á Akureyri um mánaðamótin stóðu sig ekki eins og við var búist því þær villtust af leið og hafa fundist víða á Norðurlandi nú hefur dúfunum verið komið fyrir í

í Hörgársveit hér við Þelamerkurskóla hefur verið komið upp athvarfi fyrir bréfdúfur en þær villtust af leið í bréfdúfukeppni sem haldin var í lok júní um tvö hundruð

var sleppt frá Akureyri þann tuttugasta og níunda júní en þá fór fram Íslandsmót Bréfdúfnafélags Íslands gert var ráð fyrir að þær myndu fljúga

til síns heima en flestar koma þær frá suðvesturhorni landsins eitthvað varð til þess að um fjörutíu dúfur villtust af leið og hefur fjöldi ábendinga borist um dúfur á Akureyri Dalvík Ólafsfirði í Skagafirði og alveg vestur á Snæfellsnes meðal þeirra sem fundu dúfu voru starfsmenn Norðurlands en þeir komu henni til

í seinustu viku það er víða búnar að sjást dúfur hérna undanfarna daga

bílstjórarnir hjá okkur eru búnir að sjá þær á sínum ferðum við náðum henni loksins í gær eftir þriggja daga eltingarleik hún virðist ágætlega á sig komin en

velvildarmenn tóku sig svo saman í seinustu viku og settu á fót athvarf fyrir dúfurnar við Þelamerkurskóla í Hörgársveit þar var fyrir þar sem nemendur skólans halda úti hænum yfir vetrartímann hann standi hins vegar tómur yfir sumarið og því var tilvalið að safna þeim saman

þar mamma mín stakk bara upp á því að safna bara saman dúfunum sem finnast og hafa þær hérna í

séu ekki að svelta eða deyja hérna einhvers staðar eigendur

svo um helgina enn finnast þó dúfur hér og þar Sóley kom einni dúfu til bjargar sem varð kveikjan að athvarfinu ég fann eina

lélegu ástandi hún var rosalega svöng og köld og blaut en hvernig líður henni núna

líði bara vel fjölskylda í Grímsey hefur opnað

við höfnina í eynni og selur ferðamönnum bæði pylsur og ís fjörutíu skemmtiferðaskip koma til Grímseyjar í sumar Grímsey hefur verið hluti af verkefni Byggðastofnunar um brothættar byggðir síðan tvö þúsund og fimmtán og hefur ríflega tuttugu milljónum króna verið

veitt til hinna ýmsu verkefna í eynni þar hefur hins vegar ekki tekist að snúa íbúaþróun við og nú er svo komið að um sextíu íbúar eiga lögheimili í Grímsey og aðeins um það bil þriðjungur hefur þar vetursetu þrátt fyrir þessa þróun hefur lítil fjölskylda opnað

í Grímsey hugmyndin kviknaði því húsfreyjan þurfti að skapa sér atvinnu á meðan eiginmaður hennar sótti sjó frá Grímsey í sumar eiginlega bara

smá brjálæði við vorum búin að svo bara fundum við þennan vagn og var bara keyptur þetta gerðist bara á núll einni auk þess að selja pylsur og ís leigja þau fjallahjól í eyjunni og á teikniborðinu er að leigja sæþotur til ferðamanna nýverið var Grímsey skilgreind sem hluti af Norðurstrandarleið og ferðamenn hvattir til þess að

fara norður yfir heimskautsbaug sem liggur yfir eyjuna og það hafa margir komið rosa mikið bæði flug ferja og svo eru skemmtiferðaskipin það er alltaf að aukast ég held að það séu fjörutíu sem koma hingað núna kaupa þau mikið það er allur gangur á því sumir kaupa ekkert sumir kaupa helling og það er bara þannig pylsuvagninn verður opinn í allt sumar en lokar þegar hægist á ferðamannastraumnum þau vonast til að geta opnað aftur enda hafi heimamenn líka tekið vel í þetta

uppátæki þetta er náttúrulega geggjuð staðsetning á vagninum að hafa hann hérna við höfnina þannig að þegar þeir eru að landa þá er stutt að koma og grípa eina pylsu það eru allir sáttir sækja smá orku akkúrat halda svo áfram að landa en þetta er bara geggjað okkur er rosa vel tekið og þá að veðri austlæg átt strekkingur syðst og lítils háttar væta annars hægari vindur bjart norðaustan til en skýjað með köflum og þurrt að kalla annars staðar hiti tíu til tuttugu stig hlýjast norðaustanlands Hrafn Guðmundsson fer betur yfir veðrið hér rétt á eftir Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson Sigurbjörnsson

sér um íþróttafréttir kvöldsins við skulum sjá brot af því sem verður í þeim hér á eftir langhlauparinn Arnar Pétursson hefur í nógu að snúast ekki bara hefur hann sett stefnuna á Ólympíuleikana á næsta ári heldur kemur hann að þjálfun

hlaupara bandaríska kvennalandsliðið í fótbolta fékk góðar móttökur við komuna til Bandaríkjanna eftir að hafa unnið h m á sunnudag og keppni heldur áfram í úrvalsdeild kvenna í fótbolta

níu börn smituðust af e bakteríu segist miður sín vegna málsins talið er að börnin hafi smitast þegar þau skoðuðu tvö þeirra eru enn á spítala karlmaður var dæmdur í fimm ára fangelsi í Héraðsdómi Suðurlands í dag fyrir að hafa orðið valdur að dauða tveggja í eldsvoða á Selfossi í fyrra kona sem var einnig ákærð í málinu var sýknuð Útlendingastofnun fær tvö hundruð milljóna viðbótarfjárveitingu á næstu tveimur árum til að flýta

afgreiðslu á hælisumsóknum flóttabarna í dag tekur tæpt ár að afgreiða slíkar umsóknir Trump Bandaríkjaforseti segir að sendiherra Breta í Washington sé heimskur

eftir að leyndarskjölum sendiherrans um stjórnmálaástandið vestanhafs var lekið í breska fjölmiðla

sólarhringinn en við segjum þetta gott í bili við sjáumst aftur á eftir þangað til